Ôdy e, azafady hely mba ataovy ambanimbaly hely raha magnegnonandre i fô efa commence aligny andro i, zaza madiniky efa mandry signitry, sasany mbola misy miagnatra leçon ke mbô azafady ataovinandre ambanimbany hely raha magnenognandre fa tegna mijaly torimasognay e.